Moo te baluu noo ñiŋ duniyaa kono jaŋ. Tanko ala le ye ite daa fo i ye nimisa kuo soto, a te baayi la muku.